Ny fanaoava sira koa maka ategna zay ranomasy, la ataotegna i ranomasy igny, anatin'ny koveta bevata, nahely amin'ny hafana mamaivay la lafa ahelinao egny igny miharitsy miharitsy miharitsy miharitsy miharitsy lafa ritsy igny a mamaoka sira mivega be zay, la bekeo sira mivegabe igny aainao atao, anaty koveta igny la, ataoanao amin'ny toera raiky la pohipohinao, pohinao pohinao, pohinao, lafa vita pokinao igny zay mioparasaparasaky aby amizay i sira igny, fa raharanao ino moa? Rarahanao iode amizay i sady ahelinao avao i ro rarahanao Iode.